<hesitation> Raha izaho manokana a de mandeha fiarako zaho manokana tena tiàko satria agnatin'nyy tomobilako akao zaho a afaka magnano zegny raha tiàko atao a afaka mandefa clim zah raha mafana afaka mandefa clime zah raha mangasiaka de afaka sokafako vitre a afaka magnano zegny raha tiàko atao zany zah agnaty tomobilanahy fa raha agnaty fiara fitanteram-bahoaka zah karaha tonga de gene gene be zany.